Moodorsaag tüütäs nii, et täl om sääne kett, koh ummaq hambaq küleh. <hesitation> Ja sis moodorsae moodor lask tuud ketti ringi. Ja tuu käü häste kibõhõhe ringi ja egä ringikäümisega tä lõikas veidikene <hesitation> puud.